ارابیکا، روبوستا، لایبریکا او اکسلسا د کافي دانې څلور مشهور ډولونه دي. ارابیکا خوږ او نرم خوند لري، روبوستا تریخ او تیز خوند لري. لایبریکا لرګین او سوی خوند لري او اکسلسا تروش او مېوې ته ورته خوند لري. هر یو خپل ځانګړي خصوصیات لري، نو تاسو له خپلې خوښې سره سمه قهوه یا کافي وټاکئ او خوند ترې واخلئ.